اهه السلام عليكم، انت أستاذ حسام رسام انت معايي؟ أمم أقدر أقابلك بسرعة؟ أم حبيت اسألك انت ويش رايك في أمم وضع العراق اليوم؟ و أ- يعني الأوضاع السياسية التي تمر فيها؟ أوه إنت ما تحب- ما تحب تتكلم عن السياسة؟ إنزين ويش أحسن طريقة لإعداد الشاي؟ مممممم، جاي حمر؟ وإنته الصاج وإنته الصاج.